لا مش جميع سلالات الكلاب وديه بنفس الطريقه، فما سلالات معروفه بشخصيات ودوده و متعاونه و ليحبو الناس و يحبو يلعبو معاهم أما فما سلالات أخرى لممكن يكونو متحفظين أكثر لكن هذا ما يعنيش أنهم عدوانيين لا بل العكس يحتاجو باش يدربو مليح و يحتاجو لتعامل هادي <hesitation> أني نحس أنو التفاهم و التعامل الصحيح مع الكلب يعاون برشا في بناء علاقه وديه معاه.